Di̱ kwang nyi̱ we̱ ke̱lke̱l nu̱bu̱ bwang di̱ shi̱ fang kuukul ti̱me̱ Yamba yo̱o̱ fang kuuku e̱ nu̱bu̱ bwang di̱ shii tam na ti̱me̱ shii bwang nang nu̱bu̱ ko̱mbu̱r Yamba maa we̱ de̱ nte̱ndi̱ nu̱bu̱ she̱ nyo̱o̱ so̱ di̱ shi̱ yang kuwotikel ti̱me̱ kar di̱ kwang nu̱bu̱ ko̱ro̱ a ko̱du̱ ko̱ nang fu̱nu̱ng a lo̱o̱ Maa nyi̱ we̱ lam shi̱i̱r nai̱ we̱na shi̱i̱r nai̱ wu̱ nyi̱ lamshi̱ ti̱ng fang kuuku nu̱bu̱ fang kuuku bwang fang ti̱me̱ ke̱ri̱ngke̱l nye̱ kwad de̱ be̱ maa nyi̱nu̱m e̱ ko̱nu̱n nangwu̱ nyi̱ kuwoshi e̱ ko̱nu̱n a bu̱rka lo̱o̱ be̱e̱bi̱ bu̱rka lo̱o̱ bu̱rka lo̱o̱ konu̱n ko̱ mangke̱ na nunde wu̱ ni̱bi̱ shuum e̱ kwangshi̱ne̱ lo̱b be̱e̱bi̱ kakkane̱ kakkane̱ we̱ kar wo̱ro̱ nyi̱ we̱ ke̱lke̱l fang kuuku nu̱bu̱ bwang Yamba yo̱o̱ shiine a dure nye̱ nu̱bu̱ she̱ be̱ kuwo nyinum fo̱ro̱ ko̱ro̱ di̱ do̱r nyinum lo̱b di̱ kwang nangwu̱ nu̱bu̱ she̱ maashi̱ e̱ wu̱mke̱l nye̱ fii sobkin ko̱nun wu̱bu̱ng shi̱ e̱ kwangshi̱n fo̱no̱ nyi̱ ke̱lke̱l shi ti̱ng kwang nu̱bu̱ she̱ yu̱ko̱tɪn nyinum maa de̱ atti̱n sobkin Di̱ shi̱ bwang nang yaarar nyim nẹ te̱ti̱me̱ sobkin yaarar nyim ne̱ te̱ti̱me̱ na mu̱na nyi̱mki̱n mu̱ yang maa yin ne̱ te̱ti̱me̱l mo̱ kekkedek ka tʉm ka te̱e̱ mu̱ yang maashi̱ di̱ ka mu̱ ma mu̱ faa duro a daku̱mke̱l te̱ti̱me̱ she̱ di̱ yang bwangki̱n mu̱ we̱na nyi̱mki̱n kar tu̱u̱ mu̱ yang maashi̱ e̱ nyi̱mki̱n wo̱ro̱ di̱ shi̱ mu̱ yang ma yaa me̱cce̱ de̱ di̱ shi̱ne̱ lo̱b nyi̱ we̱ ke̱lke̱l nu̱bu̱ wo̱ro̱ nu̱bu̱ bwang di̱ shi̱ tam na nu̱bu̱ she̱ be̱ wu̱m nyinum fii naki̱n ne̱ faaki̱n. Ko̱ kwattịne̱ nye̱ di̱ diring a maa no̱o̱m lo̱b ti̱bshe̱ diring a yim ne̱ kwe̱ngshi̱n na ke̱e̱bi̱ she̱no̱ bi̱yo̱ be̱ ni̱bi̱ faa faa coo tu̱m faam be̱ẹbi̱ tu̱m ni̱bi̱ yang daku̱mshi̱n ka be̱e̱bɪ tu̱u̱ ni̱bi̱ miye di̱ mangke̱ na ke̱e̱shi̱ nunde nyi̱ ye̱ bu̱ nyi̱ so̱ nu̱bu̱ she̱ mangke̱ maasẖi̱ nu̱bu̱ she̱ we̱ maashi̱ fo̱no̱ nyi̱ we̱ ke̱l nu̱bu̱ she̱ nu̱bu̱ she̱ yu̱ko̱ti̱n nyinum di̱ kwang nan funnung ko̱nu̱n ko̱nu̱n nye̱ we̱ lamshi̱ ti̱ng nang koma wum bu̱ti̱ ko̱nu̱n fii wum kona nai̱, nu̱bu̱ she̱ yang kwang wumkel nye̱ koma a bwe̱ndi̱ ko̱ nyi̱ faam she̱l maaki̱n nang fii yim ne̱ nu̱bu̱ kombur kar yang mwi̱i̱ wumkel bwe̱ndo ni̱bi̱ yang faa fii yim e̱ lo̱b di̱ kwang nu̱bu̱ she̱ be̱e̱to̱ yim ne̱, be̱e̱to̱ yim ne̱ kekkedek a burka lo̱o̱ ka kangka lo̱o̱ kangka lo̱o̱ ko̱bbi̱no̱ nyi̱ faa yim kekkedek na bu̱tti̱n nƴi̱ bi̱li̱ng bu̱tti̱n na we̱na yaa me̱cce ka ti̱i̱bi̱r re̱ nye̱ na bo̱lo̱ro̱ ka ti̱bshe̱ ni̱bi̱ nƴi̱ mangke̱ yim kekkedek nubu she̱ yang be̱e̱to̱ yi̱karki̱n a fo̱ro̱ ko̱ro̱ be̱ do̱r ti̱i̱bi̱r re̱ nye̱ na nu̱bu̱ she̱ bwang ti̱i̱bi̱r re̱ nye̱ ke̱e̱bi̱ mwari̱n nyi̱ maashi̱ nyi̱ kekkedek nyi̱ daku̱m kaba a ti̱me̱ ko̱nu̱n di̱ wum nyi̱ nunde nyi̱ faam she̱l maaki̱n be̱ nundel nye̱ ko̱nu̱n ni̱bi̱ na do̱ri̱ngti̱n lo̱b nang fii sobkin ne̱ nye̱ ko̱ ni̱bi̱ na yi̱karti̱ nyinum na tu̱m nyinimo be̱ẹbi̱ she̱l sobkin she̱ wu̱ be̱ nyi̱ yang sobshi nang taki̱rta na ti̱bshe̱ tu̱u̱ bwang nang she̱l mwali̱n ne̱ na nu̱bu̱ sobkel nye̱ kwad de̱ kar nyi̱ we̱ maa ke̱li̱ wo̱ro̱ ti̱ng di̱ kwang na be̱ nu̱bu̱ na yu̱ko̱ti̱n nyinum ni̱bi̱ wo̱ro̱, atti̱n ni̱bi̱ she̱ wẹ kati̱ki̱n lo̱b di̱ kwang nu̱bu̱ she̱ be̱ na maa naki̱n wu̱ kuwo ti̱ng di̱ yi na ti̱me̱ ko̱nu̱n ko̱ na fiyel nye nang nu̱ba Maa na maa nyinum e̱ ka wubung nyinum fii noo mwi̱ye̱ ka maa nyinum ke̱e̱shi̱ tu̱u̱ yaa be̱e̱to̱ke̱l nye̱ daku̱m kaba di̱. Ko̱ nang yaara shuuba ko̱ kwad nyi̱ maa ke̱e̱di̱ a mu̱n shi̱no̱ nyi̱ we̱ lamshi̱ ti̱ng be̱ wum nyinum fiye kwangshi̱n wu̱ nyi̱ yang faake̱l tu̱u̱ ni̱bi̱ nye̱shi̱ so̱ she̱l saa ke̱e̱di̱ o̱, ni̱bi̱ faa kwangshi̱n a ti̱me̱ ko̱nu̱n kar bwe̱ndo̱ mu̱ maa ke̱e̱di̱ e̱ maam mu̱ faa kubine ni̱bi̱ faa kwangshi̱n a ti̱me̱ ko̱nu̱n ni̱bi̱ faa maam yaa me̱cce̱ ne̱m ne̱m a ti̱i̱bi̱r re̱ ni̱bi̱ e̱,